Tadidiko mihintsy iny resadresakitsika momba ny fialan-tsasatra iny a, tanteraka ihany izy ity, izao aho tonga aty Paris manao vacance